जूतों जू अलग अलग प्रकार हूंदा अलग अलग अवसरों पर अलग अलग जूता पैरे जांदन। फोरमल सूज हूदन। औफिस पार्टी कुनै कि। कैजुअल सूज हूदन दैनिक उपयोग कुणे कि। स्पोर्ट सूज हूदन। खेल जिम कुणे दौणू कू। हाइकिंक सूज पहाड मा चडूं कू। सैंडल गर्म मौसम मा पहनू कू। बूट सर्दी मौसम मा। स्वीनर सूज फैशन कू। लोअर लोफर हूदन। आरामदायक हूदन। मोजरी सूज पारम्परिक रीत रिवाज म पहने जांदा न।